كان في ولد نايم وبعدين فجأة صحي ولقى في باب جديد ف الاوضة بتاعته فقام مستغرب وقام خبط الباب ملقهاش حد بيرد عليه فقام فتح الباب أول ما فتح الباب لقى مكان زي أشجار ومكان كبير جدا ولقى واحد واقف وبعدين قاله اتفضل تعالى احنا بيت الاحلام أول ما تدخل كل أحلامك هتتحقق بس لو دخلت مش هتعرف تدخل الباب باب أوضتك تاني بعدين الولد حس إنه لقى إن هو مش عايزيغير حياته و يدخل باب الأحلام ف قفل الباب تاني و <hesitation> و رجع نام ولما صحي تاني ملقاش الباب